نختار إني نكون <hesitation> يكون عندي طاهي شخصي، ليش الطاهي الشخصي؟ عشان نضمن إنه هو يدير لي في أكل صحي وأكل <hesitation> طيب، بنته طيبة، كيف يكون عارف أنا شنو نحب من نكهات، شنو نحب من طعمات ويد- ويديرها ليا يعني، ويطيبهن ليا، سائق عادي نسوج بروحي <noise> يعني، لكن طاهي شخصي أفضل. <noise>